Atoriany! Eo <noise> koa ny fakany gnay. <noise> Eo ny fagnisiany ny raha hohaniny aby; manahaky an'izay ny: lalitsy, ny moka sy ny karazan'ny bibikely aby lafa hainy ny mihina azy. <noise>